Masalah mancit ipon mantongan kan ma jungada ma u rasoi mancit ipon i tangerang ya allah ya tuhanku satonga mate doma ulala so iboto ho ya allah mancit ipon ma au ntongan kan na manek dope ntong lubangna na pertama bujing-bujing dau i na mancit iponku na salubang ni jait dope da lubang nai na get masuk tu si indahan sotikan na golap doma uida ari i pala dungi itambal mantongan ipon on kan ma gosok bagenan ma i pamasuk bagen o lasiak lamot i tubagasan ipon i itutung lasiak lamot i na mur ma ancit do idokon kalak i muse ma i kumur-kumur kon ning kalai sira ikumur-kumurkon muse ma na mor ma ancit do ulala pala terahir muse mancit iponku dompak i tangerang muse ma ami ke ma au marubat baya i tangerang tu aha tu rumah sakit na i lalaion ni par rumah sakiti do baya ibaen na mancit ipon ning kalai ngana ubaton ning kalai na mancit ipon i ke ma au tu klinik i pareso mantong i klinik ya allah margellok-gellok mantonganan isi ninna ulok-ulok nai nga u boto ba sanga na botul sanga na inda pokokna i dokonna mar gellok-gellok i si ulok-ulok nai pala i lenna mantongan obat kumur-kumur na kan u aha ma u kumur-kumurkon ngana malum ulala pala dung ilen na ma pel na get satakar doma uinum mantong sada-sada opat sadari opat sadari pel na on tolu noli manginumna sadari i inum sajo mantongan kan, alhamdulillah um aha mantongan sotik ilala kan inum musengan ma es. Mur ma mancit musenganma pala dungi terakhir mancit ipon au di aha ma bo i bulak poncol mancit ipon udak nia pala dungi ke ma oni manabusi pel tu apotik ilehen na ma pel nai opat ragam opat ragam ilenna pel naon bo tapi angkon nai inum sude sampe abis sudena sampe abis sudena na opat mocom on pel nai baru <hesitation> um aha um aha mantong na opat mocomon pel nai kan um aha ma ulala ibaen na isajo ma uinum alhamdulillah sampe sannari inda jungada be alhamdulliah mancit ipon i songoni museng antongan alaklai niba imuse kan alhamdulillah inda mancit-mancit be ipon na be te anggo maligin alak na mancit ipon ya allah manetek ilu niba nga tartahan iba naso manetek ilu niba anggo jabat mancit ipon niba.